fengum við að sjá dæmi um það hvernig Barnaverndarnefnd Reykjavíkur

var gagnrýnd fyrir að ganga of langt þegar hún fjarlægði níu mánaða dreng af heimili sínu þar sem grunur lék á ofbeldi sem reyndist síðar ekki fótur fyrir á móti höfum líka heyrt fréttir af því þegar barnaverndarnefndir hafa ekki gripið inn í í tæka tíð til að ræða þetta eru komin til mín Heiða Björg Pálmadóttir lögfræðingur Barnaverndarstofu og Sindri Sindrason dagskrárgerðarmaður á Stöð tvö og umsjónarmaður þáttanna fósturbörn verið velkomin takk heiða ef við byrjum á þér þetta mál sem við heyrðum af í gær

óvenjulegt þar var þar var málsmeðferðartíminn gagnrýndur og fjölskyldan sem rætt var við segir að þeim hafi verið haldið í óvissu í langan tíma

ekki fengið neinar upplýsingar um málið hún lýsti því sem svo að þau væru eins og í tannhjólum kerfis sem sem étur þau lifandi

þið eruð eftirlitsaðili

landsins þegar kvartað er yfir starfi þeirra og leitað er til ykkar hvaða ferli það getur í raun hver sem er sem hefur áhyggjur af vinnslu barnaverndarmáls upplýst okkur um það kvartað til okkar og þá

út í málsmeðferðina fáum upplýsingar og öll gögn málsins og förum yfir það og þá erum við að meta það hvort vinnslan er í samræmi við málsmeðferðarreglurnar sem barnaverndarlögin kveða á um meðal

annars varðandi málshraða meðalhóf öryggi barna og svo framvegis en þær eru í raun og veru sjálfráðar eða hvaða valdheimildir

hafið þið nákvæmlega ef barnaverndarnefndir eru ekki eru tuttugu og sjö og dreifast út um allt land og eru á vegum sveitarfélaganna við erum svo ríkisstofnun og við höfum í raun engar heimildir og enginn hefur heimild til að grípa inn í vinnslu barnaverndarmála með beinum hætti þannig ef það koma fram upplýsingar um mistök hafi verið gerð eða

í uppsiglingu þá er í raun ekkert sem hægt er að gera samkvæmt núgildandi lögum til að bregðast við okkar skoðun er svona eftir á skoðun og við getum þá komið með ábendingar og

tilmæli heldur bara komið með kurteisislega ábendingu um að nefndin hafi ekki farið að lögum eða gert hlutina rétt

já og svo ef það er ekki farið eftir okkar ábendingum og tilmælum þá getum við farið út í það að áminna nefndirnar fyrir að sinna ekki starfi sínu í samræmi við lög en örstutt eins og þið hafið bent á í þessu máli sem rætt var um í gær áður en við förum út í aðra þætti þessara mála þá er talað um að í raun og veru Barnaverndarnefnd beið eftir rannsókn lögreglu sem

og óvissan jókst og foreldrarnir fengu engar upplýsingar en Bragi benti á í fjölmiðlum

dag og í gær að það væri sem sagt sérstök rannsóknarskylda á barnaverndarnefndunum það er þannig að barnaverndarnefndirnar eiga að upplýsa málin út frá þessum kröfum sem barnaverndarlögin gera og þau þjóna öðrum tilgangi og markmiðum en einhvers konar sakamálarannsókn en í þessu tilfelli var það ekki gert eða

eins og kemur fram í þessum

foreldrafærni mat á foreldrafærni og svo framvegis sko umboðsmaður Alþingis hefur nú líka fjallað um þetta og hann hefur verið alveg skýr með að jafn vel þó það sé lögreglurannsókn í gangi þá á barnaverndarnefnd að vinna sína sjálfstæðu vinnu rannsóknarskyldu sem er skylt samkvæmt lögum og komast að sínum sjálfstæðu niðurstöðum óháð niðurstöðu lögreglurannsóknar við erum með allt allt önnur viðmið í barnavernd um að gera það sem barni er fyrir bestu og stuðning við fjölskyldur heldur en

að því að komast að því hvort að refsiverð háttsemi hafi átt sér stað og hvort það sé líklegt að mál leiði til sakfellingar fari það fyrir dóm allt allt annar tilgangur Sindri þú hefur bæði persónulega reynslu af barnaverndarkerfinu af því þú ættleiddir barn sem þú tókst í fóstur og svo hefur þú verið að fjalla um þetta í þáttunum þínum að undanförnu hver er svona þín reynsla ég held ekki að þetta endurspegli það starf sem unnið er hjá barnaverndarnefndum þetta vanþakkláta starf sem

er náttúrulega búinn að vinna að þessum þáttum í rúmlega ár var sjálfur eins og þú segir inni í þessu kerfi og fékk dóttur mína í gegnum þetta kerfi og ég hef ekki orðið var við og eins og ég segi þá gera náttúrulega allir mistök í starfi en þessi mistök eru svo brjálæðislega dýr þetta er ekki eins og þú hafir fengið pítsu þegar þú pantaðir hamborgara þetta eru þetta eru dýr mistök og eins og kom fram þá hafði þetta veruleg áhrif málsmeðferðartíminn og óvissan sindri já og átakanlegt að heyra einmitt eins og með litlu litlu systur hennar en en ég held að fagmennskan þarna yfirhöfuð sé mikil og þetta er náttúrulega fólk og við þekkjum það nú sem fjölmiðlamenn að þú ert undir stöðugri pressu og það er alltaf verið að fylgjast með því sem sem er verið að gera og og fólk fær að heyra allar þessar sögur þegar þegar þessir starfsmenn þessar konur þetta eru aðallega konur félagsráðgjafar sálfræðingar þegar þær misstíga sig og þá eru menn fljótir til sko að dæma dæma og þetta

þetta hljóma svo illa en þetta er bara veruleikinn þar sem menn þurrka sig upp þegar barnið hefur verið tekið í skammtíma eða varanlegt fóstur foreldrarnir verða reiðir og sárir eins og allir geta ímyndað sér og þú þurrkar þig upp og kemur í fjölmiðlum og við gleypum svolítið við því

og ég er ekki þá að tala um þetta mál sko en en en ég held að menn á Íslandi í dag þeim fer fjölgandi það er stöðug barátta að finna fósturheimili fyrir þessi börn og ég held að enginn sé að gera það að gamni sínu

taka börn af heimili sínu og eins og þessir póstar sem ég hef stundum fengið í gegnum tíðina

og sérstaklega eftir þessa þessa þáttaröð að þessir starfsmenn væru náttúrulega á prósentum eftir því hversu mörg börn börn þeir taka

stefna að það er síðasta úrræði að fjarlægja barn af heimili sínu það þarf ansi mikið að ganga á og maður veltir fyrir sér í þessu tilviki sem rætt var um í gær að þar fékk móðirin fyrir heppni bara af því það voru fá börn á heimilinu þurft að fara einn drengurinn hvar er línan dregin hversu mikið þarf að ganga á það er svo sem erfitt að svara því svona almennt

það fer eftir hverju máli fyrir sig en almennt séð þarf mjög mikið að ganga á eins og kemur meðal annars fram í þáttunum hans Sindra að það þarf mjög mikið að ganga á til þess að það sé hægt að fjarlægja börn af heimili sínu og það skiptir gríðarlega miklu máli að svona mál séu unnin vandlega og það liggi fyrir upplýsingar og gögn og það sé svo farið eftir því sem kemur í þeim gögnum þegar málin eru metin af því það geta verið bara líf og limir í húfi en það er líka þessi málsmeðferðartími af því að viðmælandi í þínum þáttum kvartaði undan því

var ekki tekinn fyrr af heimilinu þegar ég fór

í þetta verkefni þá gerði ég ráð fyrir því og þegar ég hringdi í þá sem ég var búinn að velja að viðkomandi var fúll út í fleiri en einn og þetta fólk var fúlt út í barnaverndarnefndir og ég hélt að það væri fyrir að hafa tekið sig af heimilinu en þá var það af því það kom fram í gögnum að að það var vanræksla og börnunum leið illa og svo framvegis en foreldrarétturinn er mjög sterkur og og ég veit að barnaverndarnefndir og eins og þær tala

það er unnið að því að barnið fari aftur og þurfi ekki að búa annars staðar og lang langflestir gera það fara aftur á heimili sitt og eins og þetta úrræði upp á Laugarásvegi þar sem

er svona skammtímavistun fyrir börn að þar er sér íbúð til að hægt sé að vinna með foreldrum ef hægt er já en þarna er málsmeðferðartími gagnrýndur í báðar áttir þarna var brugðist harkalega við í tilviki sem kannski ekki var fótur fyrir og svo er kannski brugðist of seint við í tilfellum þar sem verulegur vandi er

barnaverndarnefnda þær eru náttúrulega tuttugu og sjö talsins sundurleitar og auðvitað með ólíkar stefnur sjálfráðar þarf kerfið að verða skilvirkara og eru einhverjar ástæður fyrir því að það er ekki nógu skilvirkt er er er það mannekla álag þetta er vanþakklátt starf

við vitum að það eru líka lág laun

ég held að hluti af vandanum sé álag og of fátt starfsfólk sem er að vinna mörg verk en ég held ekki að það sé hægt í öllum tilfellum að minnsta kosti að afsaka eða útskýra

vinnslu barnaverndarmála með því ég held það sé fleira sem komi til og því er ekkert að leyna að Barnaverndarstofa hefur haft þungar og vaxandi áhyggjur af stöðu barnaverndarmála í héraði og eru ansi hugsi yfir því hvernig er hægt að bregðast við því hvort það kallar á uppstokkun á kerfinu endurskoðun á hlutverki ríkis og sveitarfélaga en þarf að gefa ykkur ríkari valdheimildir til að sekta og beita einhverjum aðgerðum gagnvart breyti miklu ég held við myndum

frekar vilja sjá heimildina til að geta ýtt á stopp

mistök eru yfirvofandi sem eru kannski óafturkræf

svolítið hættulegt upp á það að gera af því að tilfellin eru jafn mismunandi eins

eru mörg og þau eru brjálæðislega viðkvæm þannig það er líka skrítið að setja einhvern þrýsting þú

hver heldur

af því nú ert þú búinn að tala vil fjölda manns viðbragðsleysi eins og maður hefur oft heyrt um annars vegar og svo heyrir maður af svona ég eigi jafn erfitt með að svara þessu eins og hún og auðvitað hún búin að vinna í þessu miklu lengur eins og ég sé búin að vinna með ykkur en hérna þetta eru bara

ég held þú komir aldrei í veg fyrir mistök en þau verða bara svo ofboðslega dýr þegar þau verða gerð en þegar er talað um að stokka hlutina upp og svoleiðis það náttúrulega ekki ekki á mínu verksviði

það liggja fyrir tillögur inni í velferðarráðuneyti núna

sem við á Barnaverndarstofu sérfræðingarnir þar höfum verulegar áhyggjur af þessa verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga fækka

eða leggja þær niður og hafa þetta með öðrum hætti heldur líta tillögurnar eins og þær eru niðri í ráðuneyti og hefur verið unnið að í þrjú ár að í rauninni taka tennurnar úr með því að færa stjórnsýsluna og eftirlitið úr stofunni

sameina það við fleiri málaflokka við erum bara mjög hrædd um að þetta geti verið

stórt skref aftur á bak í vinnslu barnaverndarmála og við höfum náttúrulega áhyggjur af því að þetta sé keyrt áfram og við höfum svona okkar heimildir fyrir því af eftir að hafa rætt við fjölda manns sem hafa persónulega reynslu af þessu kerfi

þegar ég fór af stað þá hélt

yrði aðallega eins og við höfum að foreldrar fá ekki nógu mikinn séns þar sem ég síðan fann fyrir að fólk sagði og líka þessi krakkar sem komu fram þau þau þekkja önnur fósturbörn og hvort sem börnin voru óánægð þegar þau voru tekin eða þar að segja þau eiga það eiginlega sameiginlegt að vera sátt í dag hvort sem þau voru óánægð þegar þau voru tekin hvort sem þau voru sátt eða óánægð með það á sínum tíma

flókið kerfi og rosa vandmeðfarið mál og það má örugglega laga ýmislegt en það

það hafi batnað mikið og og menn segja þá og viðurkenna það eins og innan nefndanna við hefðum ekki átt að hringla svona mikið með börnin á sínum tíma og það er kannski ekki það oft sem hefur ruglað ruglað þau foreldrarétturinn hefur bara verið svo sterkur en eins og þegar við gengum í gegnum kerfið þá var okkur sagt

tillit til okkar og ekki kynforeldranna við munum bara taka tillit til barnsins og hvar því er best borgið og mín upplifun er sú að þetta sé faglegt og menn séu allir að vilja gerðir að gera vel góð lokaorð við komumst ekki lengra takk fyrir komuna takk

gott kvöld ég býð mig fram er yfirskrift sýningar í mengi sem í raun er þrettán örverk eftir jafn marga höfunda í flutningi eins og sama listamannsins Unnur Elísabet Gunnarsdóttir er konan að baki verkinu en að eigin sögn gerir hún sig að verkfæri til að miðla sköpun þeirra listamanna sem hafa veitt henni innblástur við fengum að skoða brot úr mósaík Unnar

andskotanum er ég að gera hún sagði við mig hreinlega bara að henni þætti vænt um mig nei ég sem sagt ákvað að senda listamenn sem hafa haft áhrif á mig sem listamann

sem er

vera komin til Keflavíkur sest upp í bílinn minn og geta grenjað frá mér allt vit alla leið í Vesturbæinn sofnað

vakna þreytt og hefja enn annað

þar sem ég reyni að komast að því hvernig í andskotanum mér líður nei hún sagði bara að að eitthvað við mína nálgun á mína

list hafi sem sagt veitt henni innblástur og þannig að hún vildi vildi sjá hvað myndi gerast ef ég fengi að ráða öllu sem hún gerði og bauð mér að gera þriggja mínútna verk er meira að segja í ljótustu flíspeysu landsins og flytur texta sem kom út frá mjög erfiðum hugrenningum en af því að lífið er fáránlegt og hausinn á manni er stundum fáránlegur vera miðaldra kona sem sættir sig við að lífið verði alltaf aðeins verra ekki vont

gjörólík verk þrettán stykki og saman mynda þau held ég mögulega dálítið góða

rosalega ólíkt landslag eða bara mikið landslag held ég sem er mjög jákvætt þetta er merkilega flókið maður heldur kannski

bara þrjár mínútur eitthvað svona en að byrja eitthvað koma því á koppinn og ná að enda

það allt á þrem mínútum það er bara mjög slungið finnst mér

framfæri í gegnum hana ég gerði það kannski já ég hugsaði það svolítið ég samdi efnið á sjálfri mér og setti á hana

það er ein af mörgum leiðum til að semja efni og það er alltaf dálítið sérstakt að taka sinn stíl og reyna setja ofan á manneskju það er líka hægt að vinna það alveg öfugt vinna efnið út frá manneskjunni en ég ákvað að prófa að

í mengi sem er í rauninni bara það sem þú færð að sjá fyrir allt árið fólk sem elskar